A'a hanai ɗo kam, waɗataama dole'on ta'ajoɗe be goɗɗo hande dole o naftire amma anaftiramodole'on on latta oɗon hokkuma oɗon hukkuma, aɗon janginamo oɗon jangine bo hanjun'on junde jam ha duniyaru amma pat nyande an'ajoɗe walako'a sanjata ha ɓandu goɗɗo, goɗɗo wala heɓa bote ha pellema an'awala koɗumi ha pelle mako duniyaru mai joɗata jam, ajoɗa nii avallita goɗɗo o valluma hanjun on njode jam.